Oyi mina ao wea o zun,a yirɛma ho dɛrobe, oro kulɛri, a nunɛ ma we ho tonuso a ho ma dɛmu a yɛmu beraso, aɲaanmi a tira ho zun wure, tomu.. to ho zun be ɲiana, to ho dɛrobe yirɛma